والله أنا لعبتي المفضلة كرة القدم يعني أحب كرة القدم يعني أحب أروح أشوف رفيجاتي ألعب معاهم، نضحك مع بعض، نتعاون مع بعض، يكون فيها تحدي، إنه فريق يكسب الثاني. <hesitation> وأركز فيها أكثر الرياضة هذي تعلمني شلون أكون متعاونة منضبطة روح التعاون ما بين الفريج